Waks naʒɔ ɛkvɛdi nʋ ɛkʋwɔli awalaka nʋ ɔwɔli ɛlʋ tatɛkvɛ mʋa ɔlɛ ɛkʋbʋɛdi bvakʋ ayɔ la mɛ yamʋ alɛ bʋakʋ yakʋtʋʋʒ ʒayi sɛ yamʋ alɛ bvakʋ yakʋtʋ yamiɣla yamʋ ɛsɛ bʋatʋ yewleƒa ananayɔ tɛtɛkʋɛ mva yɛnʋ tafɔku awalata Kɛmays vani kɛmana kɛmana tʋɛtʋ mɛkanɛtu nʋ Kɛmatsi yanɛtʋ ɛnayi nekele katsi yɛla yakʋtʋ xa ɔgbadʒa bva nʋ axayayɔɛ Kagbidi kʋ ayɔ kawɔli awalaka kawɔli ɛtika ɛlʋ klʋu mʋa yavani yakʋtʋ kele kɔma bʋɛ mɛ tʋtɛkʋ wani mʋa ɛkʋbʋɛ lakɔlɛ ananayɔ ikpa alo kɛmaʒɔnʋ talɛ nʋtaka tsidʒʋi kaya wʋa kɛmɔ wɔli tatɛkʋ wani ksmatsi yɛ Ɔtalaƒa.